اني بنحب الطبيعة اكتر من انه نجعد بفندج ليلة او ليلتين او حتى شهر <hesitation> انه ليلة وحدة بالطبيعة بتكون كتير احسن وكتير افضل وتكون احسن كتير للصحة النفسية للواحد <hesitation> اشي اشي جميل جدا انه الواحد يشوف الاشجار الطيور <hesitation> تشم ريحة حلوة من الازهار <hesitation> هيكي بيكون كتير احسن للواحد.